Eey, ko laawol ngam jeyɓe ɓe waɗi wuro laawol, ɗum ko woni sabu hoore rewɓe ngal. Ko yowita e laawol ngal, sabu ko nguurndam e hoore ɓe njifti ngal. Kono, kadi fowru e nder rewɓe ɗiɗi, sabu e baɗte fowru ngal.